mɛ se o yi mina a o jate biyo o we lera ni wari ho piyan puni o tawɛ a mi vanlo a wee to oyi wo depansi wo depansi nɛ a o tomu besosi a besi donk to ho piyan yi hure o ya wee ho kalkil to o zun biye o wo to o zun biye o ɲan tawɛ a ciyɛnna o o jirobe